Inchi south korea inchi duran japan bodomsote inchi tunne inama dib ete gagababa inchi lila lol fet inchi tun won birri qabd guba birri mayine hinqabdi inchi tun duran ada qabd adatunne fan dani dib et inama achisun lila fed.